Hanai wau i ka wai i na mea kanu ʻelua lā o ka pule, no ka mea kōkua koʻu mau makua me koʻu mau keiki e malama i na mea kanu no ka hanai wai ana no ka mea paʻahana wau ma ka hana, <a> ʻaʻohe aʻu manawa e hanai i ka wai no laila na lakou nā kuleana e hanai i ka wai